Ka belti lli dernan na kax enero <noise> febrero marzo abril mallo junio julio agosto septiembre <noise> octubre noviembre ne diciembre <noise>